<noise> okhuvukha, embukhanga ethuli, isaa ya ekhumi ne thiviri <hesitation> ndeyosia mumoni, nderuta ameno, lano ndenya khulenga eshienjachirakho <hesitation> ndekhamala endio ichai niva niyire nenywakho. Nerulayo thiakho ekasi yange yo umukunda nomba ikasi yanje yo ovufundi nemba nenanjirue, nerulao enzia. Ichai isaindi sana sana esie nyangakhuthia mumukunda huanzira musambili shialo shiakhasakulukhakho. Nerulayo thia mumukunda masaa kama kaviri nengalukha. Newonjereo, emalanga mbasa aluanyi, khukholakho musafi vwa aluanyi. Ndakhakholakho musafi vwa aluanyi, shiakhulia seshitere nishula, khwamala khunala phuesi, khulithanga kama sisungu. Khulithanga lanji kama kawaida saba <laughs> nomba nikhuthire sana saa munane, eshitere. Nasi enyala khuvao, nziengenderekho marafiki, niyula ingolove saa thiviri ethio nehandi oria vwingolove khurinda ngilua olavukha khandi ochake ikasi yao ya kawaida vwakhashia muthuri <hesitation> nowonjeremo shialo vulamu ni vutinyu isa indi onyala okhuvukha nolwalakho, noliarire nokhava ngilua onyala onyala khukhola shina okhusirikhwa kho naako saa.